Men tushlik uchun salatni afzal ko'raman, chunki u ko'proq sog'lom va to'yimli. Salat turli xil sabzavotlar, yong'oqlar va oqsillar bilan to'ldirilishi mumkin, bu esa uni har xil qilib tayyorlash imkonini.